אא סח’בי טאשי חאגה מא תסטאהל, דאז ליוומא נהאר חאיב פי אלח’דמה נסתו נשא ח’אול תבדל אלג’ו, יאללה נחרגו להיה נושוף לימה ונהדרו וענמשיו נתפרג’ו פי פילם פי סינמה באש תקאלמא שי שוייה, ו האד נהאר דאז וגדא אינשאאללה נהאר חדש ידוז חסן ואלחיאה גאדה פברכה לין פוק לין תחת אבל אינשאאללה כולשי גאידוז עלא חיר, יאללה נמשיו נתפרג’ו פי שי פילם.